Manuk boda tei ira ia manuk <hesitation> la manuk urip tu yakupa yakup me tarokai te tatokuni te taguani fanga tura ta sabi sabi nai iy lekan nasabi woun sabab yakuk naboda sontu binatang woun tei tarus yakup ira to nasabi galak kalo tasabi sabi nai'i tarurus sabab narongan nini sinabira nakomak galak habar sanai yakuk bo gorana naperna natiu muli bo nini babafarafarai nitompata yakup ira dafasi loka mole sampe nalau ambona natiu muli bo bo gorana woun uripi sama walu tu yakup ira kurip ira narokai te me tatokuni taguan fanga tura tasabi sabi nai'i inasabi ruk sabab kurika kuripi iwa to iboda tei sontu binatang woun selain yakupa ira tarus kurip ira nasabi galak kalo tasabsab tasabi sabi tu'i tarurus Sabap narongar nini sinbi ira wooo komak galak habar sanai kurip bomari angar ooo perna natiu muli bo nini baba hara harai ni tompat urip dafas'i loka mole sampe rei ne onina natiu muli bo angar woun nai nini baba fara farai emanuke i gaga loka nani nini kabupatena iwa ni halhal a wekan tutu tabiiirau lukae keh kena ora sakara lillo keih tasik lau maya laka